संख्या बारह बरेओ सुनचेन ता चैयेकु ओंस्की मोनाओ हुजु ख्याल बच्य तो कि एह्ह बोरशाओंग बारह गोल निज्या, बारह राशि निज्या। आई किशांग खिमा ता एध गादियो बारह घन्टा ता निज्या, वैसे ता आम तोर पर एह्ह दिनो छब्बीस घन्टा निज्या। मगर एह्ह गधियो खीमा बारह घन्टा खिते आई ओधो बारह घन्टा पूर्ण लंज्या ता हुजु ले पूर्णतः निशानी तो, ह्जे ले खिम स्केटे। आध्यात्मिक रुप्स खीमा ता उच्च ज्ञानस जुडा हुआ तू, बारह ज्ञानी तोश, बारह महान शिक्षक तू, बारह संरक्षक प्रतीक तू ह्जेस्के चीजो तंग बारह प्रतीक तो।